بطبيعة مو هم ياسر اللي إحنا نكونوا <hesitation> متطلعين عالأخبار وعلى الدنيا المحيطة بنا، هذايا واجبنا أساسا تجاه ال-المجتمع تبغي عارفة شنوا صاير شنو وش يصير، العيوب بتاعها اللي هي الأخبار الخايبة تأثر فيك نفسي، ت-تأثر في سيرورة نهارك، تأثر في حالتك، وضعيتك تنجم تكون أخبار خايبة، تخليك مكتئب مدة طويلة. تنجم تحس باليأس وبالتقصير، ماكش قادر تبدل حتى شيء.